Yau dilawu'a usati manhile, manhile deho dilawu'ae lepahe ata ta'i ta'i a'u suya'i huwei dene'e ho'a titi'wa pawe'e mo'o, ho'a ne'e mata ata'i ama'u ho'o'e lepahe manhile de piasa ewai apolowai yaya laone wa yaya sanai na anena amaunya homoho <hesitation> anelai esusuak, manihile esusuak hokela, anelai <hesitation> maari, opatemuho, <hesitation> baka, <hesitation> hono anamuai iida, anamuai hasusu lepai, manihile nisei. Sebuke selete, selete deho lebea manihile. seleteho sena nya amapuyi, na ane lepayi inayisiruhela e na piasa e wakela payi na mata io ake ase mamahoho e lepayi nama amahoho mo na ane na aile saranya do elu makelaho anele esuyai, esuyai o nama ato kumarimo dese ahapupuni wai wakela pai dese haka haka kadimoho anelaye esusua. Esusua kelao anele akuase. Are mari noiwanade noinumade nena ane aynu opata, nama aynu opata maa rimu, ke lau anele ke piho, anamawai sepuwe ija ayai, anelaye hapurutia, anelaye ija ayani lepai, maa selete dawi nise iyo ehono laa jone, laa jone weka. sepukeu yaudua dilawua nele yakare, a nele yakare de nama yakare ini ho'o mae nama yakasikitakela na he ahono wasapurete de nama hou wasapuretana aroina atawa, atawa ho akuasa tataipung mahu mahu, amahuse nama amua sapurete ke sapu renihu akuese amhou useda yaka sikitede <hesitation> elehedeka senama bisanya ama <hesitation> na'a isaide ahanaide neho akuase amau ho'o he napahe umpama e anena aisasarage a inike sarana inike yauwaru dinikelaho anilahe esuia, esuia na esikia, esikia ho anamuai sepui homo'i anena siki paue mu waisilidene'u kela anelaia amata'e, na yaumemane Dilawu'a manihile, selete, meyakarele'ei, lepayakarede, me maikesewasaporetemode, he umpama, yak ne yasuaysyuyede, na elonya etutueanya sahide, mukela sahidenekelaho, nama amari asa'a, wai yaimode, wama yai watari demukela, anelaye esikiai. Pe penamiaho maitawei esikisi. Esikisi tetapu. Nama silauesi loilumasakimo, aku- aku bisa bisa simata. Na manihile, selete, yakare, ho pinatana yamemane, akose masakakaho aru, lepaisenama, masakaka homo, nelayemisa visama homo i.